هل تفضل الحصول على مؤونة لا تنضب مدى الحياة من البيتزا أم الآيس كريم؟ ولماذا؟ بفضّل البيتزا، لأنها وجبة متكاملة فيها طعم زين ومغذية في نفس الوقت تقدر تأكلها في كل وقت وتختار النكهات اللي تبيها، ولا تُمل أبدًا الآيس كريم حلو، بس ما يشبع ولا يمدّ الجسم بالطاقة مثل البيتزا